تتأكد بلي راك عايش حقيقة و مراكش تحاكي الواقع، لازم تكون واعي وتقىص روحك و تشوف بلي صح راك في الواقع.